هو، د شرابو مختلف ډولونه مختلف خوند لري، په عمده توګه د کارول شوي انګورو او د شرابو جوړولو پروسې کې د توپیرونو له امله. د شرابو د انګورو لس زرو څخه ډیر ډولونه شتون لري، چې هر یو یې د ځانګړي خوند پروفایل سره مرسته کوي. د انګورو ډول، چیرې چې انګور کرل کیږي